د لمر وړانګې ما ته د ژوندد هیلو، او نوې ورځې د پیل احساس راکوي. کله چې سهار لمر راپورته شي، او وړانګې ورو ورو پر دېوالو، ونو، او مخونو خپرې شي، داسې ښکاري چې طبیعت غواړي موږ ته ووایي: "نوې هیله درته راوړم.".